Agnatin'ny vôlagna araiky impolo ake zah mande magnagno bazary, isaka zah mande magnagno bazary mandany vingt minute trente minute na quarante cinq minute izy koa zah koa fa mande magnagno bazary.